نفضل عالم خالٍ من الفقر، لأنه يعطي الفرص للجميع ليعيش حياة كريمة ومستدامة، الفقر بيسبب معاناة كبيرة للناس ويحد من الفرص التعليمية والصحية، بينما التلوث ممكن السيطرة عليه من خلال تقدم التكنولوجيا والوعي البيئي.